Haya nuruu duro yege tomuroo daguruu, mîšil kôi addimuure berke bonuroo zaga yala gûrsaa yalaa dînaa duro zaga berke kuu ru kuu meele ru zaga išindigaa ye zaga yege nuruu mire zaga kêefiye mire ru kee addimuure ru ina gura wûdureere berke yerdiroo yegaa mire zaga teere zaga daguruu ru geenirigaare addimuu ru ina wûruŋo berke tigisoore ti kee ri haki yege geeniŋore te mire indar kizii ru ñenni. Kee numa ke- i addimuu ru dau numa koi cuŋa ru yeski ru izaa raa naaŋore berke cuŋa mari nayii indire. Te- i jillar ke- i dau nduruu unnu yesku izaa raa nakirii yikuu înni? Berke kuu ru cukunoo na mari raa nakuroo dakir. Inda haya numa nuŋu ke- i addimuu ru neere re geenum gonii. Dînaa unnu duro yikuu duro înni yoo na neere i geenum gonuŋa hinnoo ina aŋii geeyi ñeŋire bêi koo. Ini aŋii geeyi ñeŋire bênna ginna duro ginna i gii haya num koo re ini num inda lañiŋire jillar. Zaga neere geenum goniŋa te geenii. Ti kegaa haya duro koo re laazum inda neere aŋ Allai kaa naa ginna wosa geeyi diga naa wosa geeyi ini gêser tamme naagis tamme kee tigisoore jesi numa ru wûrum gonii. Te bab jîye ai inda karanime hinnaa te kege. Karanime kogoo înni? Te zaga woziifa buraneere zaga hiriye burande hiriyaa zaga daa izzi ŋa te geenii. Yaliya naa berke zaga kuu ru taame zaga mire neere berke neere dau numa taare berke yaliya kuruŋo zaga taa taaŋa ye ta ginna ke- i addimuu ru neere geenii. Bonume ru bara êski ru ini tira geenirig nuŋo ini tigisu ñeŋire bêi. Addimuu ru hadaf ta raara ñennoore bonuŋo na berke aŋ sifir saakid. Mustagbal tamme nigisigi ni, dînaa mire unnu uŋgo kee ši. Dînaa mire unnu ini tira geeniiñii ru ai kee mire koo re yaa na ini dêri saakidi ru tûrtug. Yimuu saga kuri errigaa hinnoo <noise> yimuu kuri errigaa hinnoo yim kuri erroo na yim duro ñiŋa kee. Duro yaa kancinaa te ši suruu yim te ŋa ergaa hinnoo yimuu mire ši. Yimuu mire hinnaa te ñaana dau kûi dînoore ñaana zaga mustagbal ma addii ru daa hadaf dire. Zaga berke boyinoo zaga mayiišama huma diriga ye yala hunaa zaga mayiiša hunduu dirtigaa ye neere unnu raaha ke- i addimuu ru ina wûrum ni berke boniŋoo neere raaha ru nuuzigi ni yaliya naa na meele ru busugi ni. Neere ini geenum gonime bênnoore yaliya naana berke wurru ru busugi ni neere na ši naazigi ni. Neere ini tira tame tigisoore yaliyaa mire ini te raa ini geeyindu goyindigi ni. Neere înni na tamme tigisoo te mire haki yege tomummi ni yege mire ini ginna tamme ru tomuŋo na sîri danni ni. Ti kegaa zaga mustagbal dir ñaana zaga yege domuŋa te gisaa. Te unnu mustagbal nduruu ginna ke- i addimuun na kara karandirii ci. Karaa taŋuu duro ašam ini tira tarii. Kara înni? Kara mire turon bussu ši karaar kûlli hiriye kura addi addiya ni geenii. Înni? Kara mire haŋimi, kara mire kara niŋo înni na haŋimme tigisoo na ilimuu daa raa tayi cii ru ti kegaa. Te mire dêroo agu êrrezi tiraa munummee. Te ru kûlli ina gura wûruŋo na daa neere yege numa geenii ni daa yaliya kîñjigi hunduu šerii ni. Daa kîñjigi numa ni tirii ni. Ti kegaa te kee tigisoore ñaana zaga mustagbal huma zaga yege huma domuga te geejaa. Dînaa ginna re, taara ginna re ôruza dînaa ru yikii ni. Inda ôruze ñoore min nerigee haranum fiki nerigee haranum. Ti kegaa te- i jillar haya nima ñaana zaga yalaa neere ni bêrke ñinnoo na suru numa cii yege taŋoo. Yege tomume ni yala taŋo neere ñênnoo na suru numa cii « ara yala filanaa » yindigi. Yege tamme koo nedde koo in înni na <hesitation> aŋ mire saga ñugurtigire saga zêker ñiŋire na bêyi. Ai neere ñênnoo na yala naa cikoo yala filanaa indig. Suru numa ammaa kûi duro cii ni te- i jillar. Yegaa a muhim ni yalaa muhim ni haya duro. Mayiiša yala kiñi ru sîri danni ni. Hey ai unnu kîñjigi ŋa ñaana cacawii ciŋa nêfsi huma ši berke ai re kee kuu ru yala guuroo zaga yala hunaa royiŋa dînaa duro ti kee gisii cii. Te kegaa ini ginna ru muhimuu ñaana arii muugaa te muhim. Arii ginna inda ru muhim ni, înni? Muhimuu înni jillar? Usra gisu ñenigi ni amma kiñil numa hinne ru kiñil kuri duro yala fusumeere dagum. Yalaa mire šîgi bal didii neere banumaa hinne ru. Ti kegaa arii mire jillar ini haya duro buru muhim. Înni? Haya numa lauma ginna diiñenig. <hesitation> Ti kegaa mire u duro na fayida ini buru mundu ru <hesitation> mundu ru cikii koo. Ti kegaa usura mire ginna ru muhim. Unnu neere turonii ini tira geenii geeniŋo na tigisu ñenni ciin, usura koo re ninda ginna fora dakuŋoo înni yoo na geendii. Ti kee aŋ turon di ru ini tigisigire bêyi ciin, amma cûu akuzuu caanudoo înni yoo na dakuŋo geendii. Allai « kûn faya kûn » yinoo. Ti kegaa ini ginna ru muhimuure aŋ usura donnoo mayi yampa. Aŋ usura tammaa inda ru aŋ bîri bêyi ni aŋ ba dannaa mire ru bîri bêyi ni sîri danni ni. Ti kegaa laazim usura tame ndigisigi ni. Usura numa mire sîge usura dîd yaliya nuwaa mire šîre usura kura dîde tigisig ni. Ti kegaa te mire na hanadi gurti ñeŋi ni. Ti kegaa ini ginna ru muhimuure haya amma ginna u jêmiye hunduure amma ginna gii fara ru issiŋo te ginna ru cussu ni. Ti kegaa neere turon num ñire ru amma duro ñoore ammaa duro ina mundu ru fawaada taar gonii ni. Ti kegaa inada aŋ, aŋ addi ñoore karan na hirimen na rûza uŋ. Rûza buran na arii uŋ haya dîne ŋa ginna re teere. Dînaa duro inda aŋ, aŋ haya dannoore aŋ haya ginna re aŋ yala danni ni rôza danni ni ti kee koo te mire <noise> haya dan. Rôza <hesitation> rôza taar tayi ariin tayi yala tayi te tigisoore haya dîne ŋa ginna teere. Teere raa tuzug koo, dînaa înni keege înni keege înni keegeenimoo na yala, yala fusuŋ înni keege nuŋoo na dînaa taara ginna ôruzaa munumee. Zaga ôsurdaa ŋa ru Zaga ôsurdaa ri koore yim tira kinai yoo na sopur dûrtuŋa daa yikoore ke- i yikuu ru ini tira geendir gondirdoo ke- i kuu ru dûrtoo te mire saga ini dîne- u bêyi lûga- u hinnoo. Ti kegaa dînaa koore ini geeniŋare rôza halala ye yaliya saaliya ye ta kaa bura nuŋoore teere kifaaya. Te kegaa ini muhimuure te unnu aŋ addi haya numa duro ñoore karan, hirimen, rôza buran na arii mug ini muhimuu te. Teere unnu hadaf, hadaf ti kegaa haya nuruu duro teere unnu mustagbal dii ni haranirig ni mustagbal mire cii haraniŋire aŋ mire i daa karaji ni naddiman na karayinii cii ni kara raa ini tira daa stifadin ni taar rôza haki ni arii ŋa hatir. Rôza mire zaga kuri ru taajir <hesitation> tijaara geeji ni taajir rôza hunaa ini tira raa wûr rôza mire raa ini tira haki ni yala ina unnu mustagbal di. Mustagbal ginna re ini tira geenim goniŋare geenum gonuŋore te ini mustagbal. Mustagbl <noise> ini te kee dêri kûlli ti kee bêyi. înni yoo na neere i geenim goniŋa hinnoo ini tira aŋii ti kee geeyi ñeŋ kôoli na bêyi. Rûgur duro haya duro koore haya num koore haasa tan zaga haya num ndirii yikuure ini num. Ini num neere i geeni gonii tikagaa hinne ini tira amma i tayi raa geeyindu ñendigaa kege ini ti kee bêyi. Amma i unnu inda aŋ addi koore êski ru erii ñoo kara tar buranii ñoo ti kee kara ñidirtig. Ũũ-ũ înni na kee tammoo mûnkin aŋ guru i ini tira ñeneere ini tira daa geenere inuu te raa ini tira geenum goneere tiraa daa numa tayii. Rôza na camii duro arii muyii te ru šîgi duro yala na fusii ti kee. Ti kegaa ñaana tigisu ceŋoo karajaa ni daa mustagbal gii daa yala hunaa gurunu ŋa te geejaa. Ã-ã te ši kara mire aŋ guru ginna mire a to duro circeŋ ti kee na cii. Aŋ lanum kara tar cir ñenoo bab tijaara ŋa ni cii, tijaara duro taajir buru geeniŋ tijaara duro taajira naa geeniŋoore teri šîguu duro Allai fatayi ñenoo rôza tar haŋii ni duro arii muwii ni yala fusii ni duro daa numa tayii ni usura numa daa huma tayii ni. Te kee berke yala naa berke kuu ni fayide hundu tig